كنفضل تكون عندي القدرة على علاج اي مرض هكا غنقدر نساعد اي شخص مريض و غادي نحيدو واحد المشكيل كبير لكنواجهوه فالحياة ديالنا اللي هما الامراض اللي ماتنلقاوش ليهم العلاج و هكا غادي يكونو الناس كاملين مرتاحين و فرحانين و ماغاديش اهزو الهم للتداوي لبعض الامراض اللي متيلقاوش ليها حل